Gapéñé éni ujoow béŋaar go bugapéñé fukowi, néni akoña aw bémundum urusulo, nutaas fukowi kun jaraam fuséét, nutifo jaraam fuhay kinding uŋa gapéñé gagu nak uŋaar uyáh do wali miin uraaw ubañéén busool imbi ali uju upéñé nulako jaak. Néni amañéén may nukané nucaméén bugapéñé, aw bétaas fukowi kun jaraam fuséét, nuti fo jaraam fuhay, nuŋa gapéñé gau nak uyáah do nuraaw imbi guju gukaan gali nulako jaak. Oli babé mé nak ukaan mémé nuju upéñé.